Emi ñaama biskitinji, e mi ñaama konfleks, e mi ñaama cincin, e mi ñaama pofpof. So hewtan bana kala jiwyaago jeyogo to asaweere(five to six).